اعتقد ان انا ساكون خصوصا في مجال الارشاد والتدريب، لاني احب اتواصل مع الناس واحب اساعدهم على تطوير مهاراتهم وانهم يطوروا قدراتهم، اشعر ان لديهم قدرة على تحفيز الاخرين، ومساعدتهم في تحقيق اهدافهم وامنيتهم او رغباتهم، شيء اساعدهم في، احب مساعدة الناس بشكل عام.